Nin' kolor ba min unn 'ngo kolor maree ni, kolor taj ni, kolor mare ni, kolor rmauu ni, kolor gris, kolor maruu, si katsi, kolor mare, kolor drienin kolor kuchij.